אה אה הַדּ מֻוְדּוּעַ חַסַאס בְּזַאף בְּחֵית מִן גִ'הַת אֶלְחַיוֹנַات עַנְדְהוּם חַקּ פִי אֶלְחַיַاة וּמַחְסַנַּאש נְאַאְדִּיוּהּוּם, וּמִן גִ'הַת אַחַרָה לְבְּהֵת אה אה אֶלְעֵלְם כּיַעְתַמֵד עַלَى הַדּ תַּגַ'רִיב בַּאש נְקַע דַּגָּ'אג וְאַדוּיָּאת גְ'דִידָה חַאס יְקוּן אֶסְתִיחְתָאם לֶחַיַואן וְהַדּ אֶשִּׁי כּיַקוּן פִּי אִטָּאר קְווַאנִין צַארְמָה בַּאש אה אה נְחַמִּיוּהּוּם אה קַדַר אֶלְאִמְקָאן אֶלְאַכְלַאק אה כּתְטַלֵב תַּוַאזוּן בֵּין תַקַדֻּם אֶלְעֵלְם וּחִמַايַאת אֶלְחַיַاة.